پولنډ یو عیسوي هیواد دی چې مذهبي دودونه پکې ډېر مهم دي. د کرسمس او ایسټر جشنونه له ځانګړو خوړو او کلیسا ته تلو سره نمانځل کېږي. خلک د کورنۍ سره یو ځای خواړه خوري، او د "ویګیلیا" په نوم دودیز ماښام هم لري.